أول عيد وطني هو عيد الثوره ربطاعش جانفي، عيد ال- الإستقلال عشرين جانفي، عندنا عيد الشغل هذاكا يتسمى عالمي واحد ماي، وعندنا عيد ال- الجمهوريه خمسه وعشرين جويليه وأخيرا عيد المرأه وفثلاطاعش أوت وفيها خرجو <hesitation> قانون <hesitation> الأحوال الشخصيه.